A Allemagne agny e misy an'ny krampus io. Krampus io da tsy ino fa fomban-draza <hesitation> atao lafa amin'ny krismasy i io, da io zany tsaraindreo hoe fa biby zany io krampus io da mitondra ny zaza <hesitation> izay ratsy fitondràn-tegna. Da misy koa ny octo berfirst izao agny amindreo agny. I io koa zany da fetin'ny labiera hiarahan'ny olo misotro labiera sy misakafo sady mihira.